أفضل، أحتفظ بسمعي على أن افقد بصري تخيل تعيشي بدون صوت؟ ما بتقدري تسمع ضحكة الناس، ولا موسيقى ولا أي شيء السمع مهم جدا لأنه يساعدني أعيش اللحظات وأتواصل مع الناس، أما إذا فقدت بصري صحيح بيكون صعب، بس أقدر أتعلم أعيش بطريقة ثانيه وأعتمد على حواسي الثانية، لكن السمع.